I se a kuu noo le aniŋ saafinoo la, i ye a suusaa kende kende ke, i ye a, i ka jio soronta, i ka a koo sinaŋ, komiŋ niŋ saafinoo fanaŋ te i bulu, i si bankoo taa noo le, i ye a taa, i ye i buloo bula a kono i ka aniŋ a suusaa ňonti, i ka jio boŋ a kaŋ, wo fanaŋ ka a seneyaandi le.